Ai, alas güenas. Qué? Qu'esti es el tu assientu? Dispensa, pos quiciás que m'aiga tracamundeau, e... Me dexas que guipi la mi tageta d'embarqui... ave... Velaí, llevas razón... esti no es el assientu míu. Lo sientu muchu, e. M''ei barullau... Ara mesmu coju tolas mis cosas i me múu pal mi sitiu. I dispensa sotra vés. Hat'alogu!